علاج الامراض باش ان انا نفيد البشرية يعني هناك انا مثلا نعالج الامراض فانا مثلا وليت دكتور. زي ما نعرف الدكتور مهنة مفيدة جدا لان هو اللي يعالج الامراض ويعالج الناس ويكون صحتهم افضل، يعني بفضل لله ثم بفضل هذا الدكتور. فلهذا نفضل اننا نكون دكتور بس نعالجهم من امراضهم